<hesitation> افضل اني اعيش بعالم ما بينو فقر لان برايي التلوث الانسان يطيق يغيرو بس يعني الفقر احسو شي اصعب او انو ويحد يتعايش معانو يعني لو كان ويحد فقيغ او عيش ببيئة ملوثة ايمهي غاح تكون اصعب علينو اكيد الفقر لان ما غاح يطيق ياكل ويكون عندو اساسيات يعني